Ma ka dhon afatin që për 5 vjet m’u bo lojtarja ma e mirë e shahut n’botë. Mu përgadit për kët sen <hesitation> isha shku n’shumë vene t’ndryshme t’botës me lujt shah me shahistat ma t’njoftun edhe ma t’fortit najher. <hesitation> kisha lujt ditë e natë që mu përgadit sa ma perfekt edhe isha munu <hesitation> me thy çdo rekord t’shahut që ka ekzistu najhere.